اكتر موقف غريب عدي عليا كنت مره مسافره لوحدي شارع المعز كنت بتفسح فيه لوحدي وكدا ااا حرفيا لاقيت ست كبيره جت توقفني وتقولي انتي الي وقعدت تقولي انتي الي خطفتي الولد من ابني وقعدت تقولي كلام غريب زي كدا تزعقلي وتقولي انتي الي خبطيني وقعدت تقولي كلام غريب زي كدا وانتي مش هتشوفي يوم عدل مني وحرفيا مشيت وبعدها جت بخمس دقايق تقولي معلش اصل انا اتغلبت يعني مش فاهمه الموقف ده لحد دلوقتي